Himɓe ɗuuɗɓe, ɗoon woodi profeesoojo moodibbo nder jaami a, ɗon woodi likitaajo, nden ɗon woodi nyaako amin, nonno be ngaɗiri ka walluki yimɓeeji waɗi ka ingizaaki am e etta am har mi hewti to mi woni hande.